Inau nalo ela animal ai ena bo kae waga pekoia nalo iusla podoi dipa alo ani ani gesi nalo elae anua dipa iusimuna ani ani ai pure ai, dipa atuna bo are nalo bo tanipa lulukautadia nalo mane asa manpa kaisi, anua nalo bo tadipa lukauto dia nalo mane manpa lo teredia, are bo na siamela, gesi nalo kastam nalo bo na siamela gesi nalo elae bo dipa iusimuina io ai, sait naming alo ani ani ai purea dipa irua, koteka purela, ani ani puredia nalo ba dipa iusimu dia, ini anua ita pidaniai bo dipa wagana peperetionua dipa pekoia saiai nalo ena traditional io bo mu atae bo nalo dipa pekoia, ini ani ani ai bo nalo pe io wasala, bo <hesitation> nalo pe tusala namini pure petusala turarema dipa iusimu dia kusi bo, na siamela gesi aga pupu maniai bo nalo, bo dedeau bo dipa atunu muatae amini ani ani ai dipa lo waina ani ani pe asaru na siamela gesi, turarema ani ani nalo badipa iusimu a bo na sia mela namini alo, ani ani. Pupu diai tadi apododiama a tututu edia pidaniai adina io. Nalo na bo dipa iusimui nalo ani ani ai bo elae pupudia ta na io adina ioai. Adina lao ladi bo dito waga lukautaina dedeaua ena taim eh bo dipa ka waka lukautaina, bo elae pure ai na siamela gesi soma ani ani ma iosola mala go, purela bo pe anatoai ana na siamela gesi namini tururema bo dipa iusimu dia, ito tamani tutusama ni nalo, ani ani tadipa alo bo dipa kaisi, aka mane aikala bo nalo papara taim dipa lukauto sora dia. Ema anua tadi amela lu-lukautane sadia mane aikala uma adi bo, oun bo dipa atunudia anua tadi ka lukauto sadia, ma mane tape podo ma bo dipa kaisima, ani ani ai dipa io waidia iusimudia tamani, tadipa alo. Elae bo dipa iusimudia na mini pureai dipa aloidia. Bo alai bo ito nalo manipa lukautaedia kasi bo na podoi, turareme bo tape akula, pure saikain alo manpa alo. Elae bo eh tamani tutu samani ani ani tadikae podo elae nalo bo manipa. Tupa tupa aka nami redi nami ani ani ai manpa alo dipa iusimudia, bo namini pure ai dipa irudia aloi bo itoi tamani tutu samani. Turarema ena banisia dipa tusadia, nalo manpa lukautaidia bo na siamela gesi kasi iusi podoi, bo tape lukaia ida siamela, ma ani ani pe anatoalna ela o turarema elae peto wasala. Turarema nalo manpa lukauto tamani tutu sa-mani bo elae pupumani elae ini taratara dia elae bo dipa lukauto, are nalo taim nami ani ani ai mar bo tape aikala manpa lo papudi, mane manpa sausau bo manpa lo papadi bo, sea bo ta podoina mane asana pa kaisi, are sea elae mane aikala nami pe redina ena bo namini pe tupaia, kain tape gesi, kain taim na tape natoia ela nalo dipa atunudia elae manipa ua. A-bo, ma, manpaka totorutavana initaim uma lago tu pulo isala ito banisia, bo iusimu-ana podoi bo na siamela gesi ita pidani ai alo lai bo manpa liaga lukautaidia, eh sait nami ani ani ai bo manpa pekoia namini pa iusimuina pureai. <hesitation>